Yɛhwɛ aboa kangaruu a, adeɛ a ɛwɔ ne ho a ɛda nso paa firi mmoa nkaeɛ no nyinaa ho ne sɛ, <noise> sɛ wohwɛ mmoa nkaeɛ no a aka no a,benyinaa biaa nni hɔ a bɛtumi fa ba hyɛ n'akyi anaa ɔfa ne ba hyɛ n'anim. Nti biaa ɔɔkɔ a ne mma no di n'anim anaasɛ ne ba no di N'akyi. Na mmom yɛhwɛ aboa kangaruu no deɛ a, ɔnam bɔtɔ <hesitation> nti ɔtumi fa ne ba no hyɛ saa bɔtɔ ne mu na bɛbiaa a ɔpɛsɛ ɔde ne kɔ biaa ɔpɛsɛ ɔde no kɔ biaa na ɔde na aakɔ. Sɛ yɛhwɛɛ aboa kangaruu a saa adeɛ yi nkoaa ne ɛda nso ma ɔne mmoa nkaeɛ no mu. Biaa ntumi nnyɛ bi ɔde ne ba no hyɛ n'anim ne baabi deɛ ɔbɛkɔ biaa na ne ba no hyɛ n'anim. Nti sɛ ɔhu sɛ danger bi eeba a na waaka ne ba no aahyɛ ne yam na ɔde no de mmirika ɛdwane. Yɛhwɛ a deɛ ɛda nso wɔ aboa kangaruu ne mmoa nkaeɛ ne ho a, sei ne mɛtumi aaka.